පලතුරු කන්න දරුවන්ව දිරිමත් කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි <hesitation> ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ දේවල් කියන එක. <hesitation> පලතුරු වල <hesitation> ගොඩක් විටමින් තියෙනවා. ඒ නිසා පලතුරු කෑවහම ඉක්මන්ට උස යනවා <hesitation> මොලේ වැඩෙනවා <hesitation> හොඳට ඉස්කෝලෙ වැඩ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා <hesitation> හමේ පාට ලස්සන වෙනවා <hesitation> කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් නිතරම කිව්වම <hesitation> දරුවෝ ගොඩක් පලතුරු කන්න පෙළඹෙනවා.